آج کل دوا دارو اتنا سٹرونگ ہے۔ لوگاں اسی نوّے سال تک مزے لے رہے، کیسا بولتا ہے، اس کے اچھے فائدے کیا بولتا؟ زندگی زیادہ جی رہے، لوگ لمبے لمبے لمبا <hesitation> جنریشنز کوں دیکھ رہے۔ نالج شیئر کر رہے، ایکسپیرینس شیئر کر رہے۔ فیملی سپورٹ اچھا رہتا، بڑے لوگاں گھر میں رہ رہے، میڈیکل ایڈوانسمنٹ سے بیماریاں آنے سے پہلے اپن لوگاں کوں دیکھ کے، لوگاں کوں ٹریٹ کر سک رہے۔ اور کیریئر اور اکانومی اچھا گرو ہو رہی، لوگاں زیادہ دن تک کام کر سک رہے۔ لیکن اس کے نقصان بھی ہے: اوور پاپولیشن ہو رہا، ریٹائرمنٹ لوڈ پڑ رہا، یوت کوں جاب نہیں مل رہا، پرانے لوگاں جا رہے نہیں، ڈیزیزز اور ہیلتھ کیئر پہ زیادہ لوڈ پڑ رہا۔ تو بھائی، زیادہ جینا اچھا ہے، پر سوسائٹی کوں بھی سمارٹ پلاننگ کرنا پڑے گا۔ ورنہ سب کوں ایک جگہ پہ کیسا رہنا پڑتا، وہ بولو، سب جنّے ایک جگہ پہ رہتے، لڑ لیتے پھر۔